Pos passa comu pa Marruecus. Tola parti norti es bien verdi, fresca i lloviosa, que por essu es qu'anduvun tantus añus los francesis pallí i no se querivan dil. Mos pensamus que tó es desiertu, que lo ai i muchu, peru la parti norti ain cultivus, e? Quasi que mejoris que del lau muestru del Mediterraniu. Peru, chacha, no sé comu es que mos án hechu creyel que tó Africa es un perdutal aburríu i enllenu de garrapizus.